Tok'gheru, guk gi panghom be sak soi, akin sak soigu maa sakgu, guk niki pungnungha. Dong ti nimsa yaadni maa kuk peishinung a kwal, man nimgi waas yanangha akin pinung pang ama daye pətu, tigi panghom yaarmin komi daaye boski, mi dang ha ye boski mi yok'gha ye boski mi nongha am gwa boski bossa nimgu twol nim dangmi təmong gimge api pishe gin <hesitation> dangmi pyok <hesitation> gung'wu boh nimsa bossa. Toh ama gaan pang ah pinunghu, daa yena laghai. Daa ye nimguya maa nim gwisi kaas ya muk megungha mang myepi tak'gab a dangmi gaan gunghosinu, yako muk megunaya milak mang kwonok gu, mye gung ah yok gwisipang mi pi gaana nyin ko mye ke kassa a yok gwisi pang mipi gaana migin ya muk myegunarya min lwananu ko ni gheki dassin maa anang mi yaad amsi na pi gwisi pang mipi gaana mi gin. Koni laak iyal maa pinung, toh am kigu yaara am lak bar samang kobi gaan panghawu sabo mang pyok yuaiyang gaan pang, gaan pang. Ayarga ghi tompang mwogheiya pi taang yei, ga nimgwisi nimgu panko gi nimghi tak <hesitation> mye kyeyeiyu koti myegungnwu, daga kor khiri nan ghi yaara khin shokgaak, ga yukniginu, ghi yukni kuyam, ningwa ghi kewu ghi ken kuyam gipi nya'ghal laghai. ko megu ga faksinu, milak pi nya'ghal gaan migin, maa yok gwisipang mi tukgha pi taangyei mi yuaimigina, nimsa yaad mizampi gaan pang laghai a nyawu, bang kaa met mang yis swaghet api pigaan pəlpyok bapi nimguya ah mukghim map bapi, ana gul mang bapi bikigun pan bapi ah saamu. Ya am wat khin kwani guya yokmang nam laghai a dara kɨn wui ashok nim gwisi kaas gu am lak gintak zutgu a yɨiyawu. Da'ga doya, min kyema migin a kareiyu am lak samang nimsa. Ama tigaan nim bapiyu ah mukghim bossong gyak bossa ya muksina api byep dang bapi yasinma mi yar kaamosina kin takkai bapi pi assam.